Ia, hikoran̈a lakoziin-drô, sakafo ndrô Alimen̈a ndreky, irô Aliman̈y àby àb'io zen̈y <hesitation> tia mihin̈a pômy detera miaraka môfô, miaraka hen̈a, zen̈y tena foto-tsafon-drô. Avô mihin̈a labin, migiaka labiera zen̈y ten̈a tian-drô an̈y.